Kerja ata nngaceng dakun ai ikut jurusan dakun aku ngaceng foto, foto ata ngaceng foto ata sot reme nika ko manga kegiatan, kegiatan kegiatan one kampus diluar kampus be peang mai kampus aku ngaceng foto ise foto grafer eme ngoo kole manga tugas vidio toe dit edit foto agu edit edit foto ngaceng ngaceng toi one aku kat poli hiitu ga eme ngoo kole nanag kawe emcsi kut manga acara ngaceng kole tae one aku agu eme edit edit vidio agu agu eme edit vidio tugas kampus ngaceng edit one aku.